टोस्टर भी एक घरेलू उपकरण जू ब्रेड थै टोस्ट कनो काम मा आंदू। टोस्ट जू मुख्य भाग हूंदन ऊ हूदन हिटिग एरीमेंट बेल स्टॉल हूदू टोस्टर लेवल हूंदू थरमासैट हूदू टोस्टर मा ब्रेड मा सार्ट मा रखे जांदू टोस्टर थै लीवर मा दबा एरीमेट गर्म हुवे जांदू और ब्रेड तैयार ह्वे जांदू।